أكبر مشكلة أما تواجه العالم دلوقتي ومن وجهة نظري هوه عدم الأمان بشكل عام أو الحروب اللي منتشرة وشايفينها في كذا منطقة في العالم دلوقتي، والناس مش عارفة تآمن لاعلى عيالها ولا على أهلها ولا على بيوتها ولا على مالها ولا على أي حاجة الصراحة، فهي أسوأ حاجة أما يتعرضلها العالم كله دلوقت.